<noise> Gerooɗe yo solli, gerooɗal yo sonndu, ngam fu ko sonndu woodi, gerooɗal e woodi ɗum, e koyɗe ɗen, e bibeele ɗen, e gite ɗen, e hunnduko kon sopirko, e koo ɗume ɗum geroogal ɗum sonndu. Geroogal maa e waawa fiira, no koo ngele solel fiirirta.